बहुत किसिम सब बाटे जनकी ओकट बनावट कहेके चाहिँ ओकर स्वाद अपनअपन फरक रहगे जैसेकी दाल पहिला हरिहर जाम। ओकरा हरिहर फ र इ ए त ओकर दाल तैका कैसन लगाइए त ओकर स्वाद तैका दोषरे लगाइए औसने हो गेल भात भात के स्वाद लौका तरकारी बाटे हामी के नुन त नुन तेल लगाएकी पकाइसी औसने हो गेल कराइला करैला भित तरकारी बा लेकिन ओकर कथी रहे यता तैका छोट रहहिए ओक्रा मे तैका ठोठारा जैसन रहिए ऊ खाइमे तैका तिता लगाइए असंख्य हो गेल दही देखे मे उजर रहइए लेखि न ऊ खाटा लगाइए असंख्य कहेके दूध भी उजर रहिए लेकिन दहिय जैसान लेकिन दही जैसान खाटा नरहरिए कह के नियमन लागइए कहे के बा हामी के जैसे कौनु फल सेउ हामी के खाइसी त कथी रहहिए ऊ गोल रहिए मिठो लगाइए कौनु खट्टा लगाइए सन्तोलाभि गोल रहिए ओकर रङ कहेके कैसन रहगे तैका पियर पियर उभि खाटा या निट लगाईए औसन के हो गेल नासपाती देखिने हरिहर लेकिन तैका खटुस रहगे यी सब चिज सबको के यी प्रकार सब रहए एकर स्वाद भी कौनो खाटा रहिए कौनो मिठ रहैय कौनो तैका रुखराह रहलिए । कौनो तैका अलग टाइपके रहहिए या अलग किसिमके रहहिए ऐसन स्वाद सब के रहइए ।